முள்ளம்பன்றிகள் தங்கள் குயில்களை வேட்டையாடுபவரின் தோலில் ஊடுருவ அனுமதிக்கும் அதே வேளையில், முள்ளம்பன்றிகள் ஒரு பந்தாக மட்டுமே உருளும். இது முதுகு தசைகளின் சுருக்கத்திற்கு வழிவகுக்கிறது, இது விலங்கின் பின்புறத்தில் உள்ள முதுகெலும்புகளை நிற்க வைக்கிறது, ஆனால் வீழ்ச்சியடையாது. எனவே, பெரும்பாலான வேட்டையாடுபவர்கள் ஓடிவிடுவார்கள் ஒரு முள்ளம்பன்றி தனக்கு அருகில் ஆபத்தை உணரும்போது, ​​அது அதன் வயிற்றில் சுருண்டு, அதன் குயில்களை நிமிர்த்தி, வெளிநோக்கி நீண்டுள்ளது. குயில்கள் எதிரியின் தோலை ஊடுருவிச் செல்கின்றன மற்றும் குயில்களின் மேல் இருக்கும் முட்கள் அதை எதிரியின் தோலுக்குள் வைத்திருக்கின்றன.